Mopëtï ara ndaye jeta kuñataï reta ikaviyeyeva, oyeesa kua yande ɨvɨpe, jare ndaye jopa oikoreta, oikuama mbae oyaporeta vaera, ëreɨ jaeko yaikua ketɨgui oureta, mbaeko oekaretava